Kuniatile vino vyoko aliare fifo ai ningiringi fishe kwite lwongu na sufuria, sufuria kasia yo saidi ni kora tchachao soko na- na- na- na- nachaucha maru hasa sana kwayo ikora mtori au choikve ndwetumia sufuria kazi ya nungu kazi yao nihiria umbere na ikora ngara rimo na rembewelia ngaamba kwaio kazi ya mnguyoyo